<hesitation> Kugamba kushanga omuntu ari kutiina kugamba omubantu nikirugiirira nabantu abu akuzire nabo oba abantu abu arikubeera nabo, so nyowe nka advise eyi ndikubaasa kumuha nti kwemanyiiza bwemanyiiza, habwokuba nkiitwe omunanka egi omubushaho, kwemanyiiza kugamba nabarwiire nikikureetera kukora ki nikikureetera kweyihamu obwe butiini. So obumwe noshanga omuntu aziirwe nakyo oba nti kiri omu family, may be nti bataaha bahunami, family egyo tekugamba kwonka kwori kugyenda oka miitinga abantu bemiringo mingi bakwahukana, oshanga ekintu kyagyenda nikikurugamu mpora mpora, so nokukyemanyiiza bwemanyiiza.